والله سؤال مرة صعب. حنا لو مسكنا السؤال وشفنا من الناحية الأولى والناحية الثانية راح نشوف لو أنا مت اه قبل شريكي. طيب انا برضو هكون شايل هم الحزن اللي راح يدخل في شريكي رقم واحد. هو لو مات الأول انا راح اشوف الحزن اللي انا راح اعيش فيه. لكن أنا أفضل إن أنا أعيش في حزن بس هو ما يعيش في حزن